Воситаҳои ахборҳои омма воситаи асосии паҳн кардани иттилоот аст. Он метавонад афкори мардумро таъсир диҳад ва равияҳоро муайян кунад. Баъзан воситаҳои ахборҳои омма ҳақиқатро нишон медиҳад, баъзан на. Аз ҳамин сабаб одамон бояд маълумотро бо таҳлил қабул кунанд.